To ir borey araŋ goono ga maa aayi. Ii bumbo mooto no ii gane. Haŋ kaŋ goono aga haray d'a ra da taray, g'a hamo ga, haya kulu ay ga ba kan ci araŋ se. A ra hara a gonda gongoni kaŋ araŋ ga di i gan te kurkutu nga no iga gaayi kaŋ d'i da kaŋ zurandin da. A gonda jiya, a gonda ce taamu yaŋ haro ii no gane a se birki ce taamu yaŋ hari, a gonda, a gonda recorder da yaŋ kaŋ yaŋ i ga hẽenan di, sannan afo yaŋ goono hal d'a hayo no a ra haray AC yaŋ kulu goono d'i na tunandi boro gama yeeni ma furo boro ra haray, gaa hamo ga taray gonda diji. Araŋ bay haŋ kaŋ se i ga ne diji wala? A gonda diji kaŋ boro ga guna boro ma di nga boŋ a ra, boro ma di haŋ kaŋ goono ka mo banda. Sannan beene mo a gonda diji kaŋ goono boŋo ga haray jine, a gonda gambey, a gonda taayey kaŋ yaŋ aga diran day. Niga di wani hayo fo yaŋ goono g'a hamo ga kaŋ yaŋ gin no <hesitation> i boori i hanno yaŋ no wadin yaŋ. Yaadin no Mooto wo a goo da. Da Mooto kwayo furo a Moota ra, aga maa kaani da Moota ga te. Amma da Moota si te, <hesitation> mate kulu kaŋ a b'a nga ma te da Moota, a si te yaadin kal day ama ganan da moso-moso moso-moso kal ama too non kaŋ a goono kwaay. Amma Moota hanney, d'a goo ga hayo, kwayo g'a zurandi mate kulu kaŋ a di dama.